Gne izy alagny rano igny zany, mba mora, mora avao koa gne gne mitazogny an'azy satria e rano igny zany mampavao, raha ohatry ka zao la ohatry ka zao e fia zao e fia sara io alagny sara taha gn'aniny maigny sara izy igny e mampatavy an'azy, ohatry koa zao hoe hena, hena lefa ohatry ka avy magnano fety igny, da sy lany aby daoly, ampa-ampandevezigny sara izy da amaigny sara, igny e mahasara an'azy, e letshi koa akonan'izay, alany aniny maigny sara izy satria gne rano igny e mampiova an'azy.